أكيد راح أختار أكون عالمة مشهورة ، مو فنانة مشهورة ،لأنه ترى التاريخ راح يتذكر العلماء دائًما بأحسن صورة ، مهما كان إكتشافهم مهما كان وش <hesitation> وش ت - وش أبتكروا وش أخترعوا ، دايماً التاريخ يذكر العلماء بأحسن صورة أما الفنانين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.